المشط زي المقشاشه ، لكين القش بتاع المشط قوي ما لين ذي حق المقشاشه وشغلوا انو يفك الشبكه بتاعت الشعر و يخليه منظم وكل سبيبه واقفة براها